دزمٕژ کھیٚنہٕ سۭتۍ آسٲنی سان ترٛاونہٕ خٲطرٕ، گرم آبہٕ تہٕ بیکنگ سوڈا ہٕنٛد مرکب سۭتۍ بٔرِو، اتھ کیٚنٛہن منٹن تام بیٚہتھ، پتہٕ سفید سرکہ ہُنٛد اکھ چھٹکہٕ شٲمِل کرنہٕ خٲطرٕ یُس دزمُت کھیٚن ڈھیلہٕ کرنس منٛز مدد کرِ۔